Hos kam huunde wonta nde - nde - nde yulde wooɗunde njulooga, ndiyam tokkay ta maajum, wurtataako yaasi, yaha fuu to yahata, koo daga- daga - daga boohol yahgo tanki koo daga tanki yahgo bannye.